Obwomezi, kurora, obwomezi obwiire bwingi bukiira kuba burungi munno, omuntu bwakuura, kandi no'mubuntu ogundi, omuntu bwakura kandi omubwire omubuumu bumubeera bubi. Ngenda kuha e'nsonga, omuntu bwaba no'kura kandi ruhanga bwa'ba akuyambire okatunga ebyo byonyiini byorikwetaaga nkugambe nka amaataka, amatuungo, ne sente ezirikumara. Kandi ruhanga akongera akakuyamba okatunga omukazi omurungi hasabora <hesitation> kuroreila atayina mutiima ebyo'kuyankula ebyo byokaba'okololiire, nabweeki mukabintunga ngu byanju bye'mu eka yanyu enywiina babiiri, mubagana hamu, enywiina mutwara obuvaniizibwa, enjweena kuba hamu mwabirolera kandi mukongera mukazaala na'abaana abaiyiina omuttima gwo'kurorela ebyo'ebisangirwe omuka kandi ba'kulwana kurola bayongeraho na'bingi kuba noyongezayo mukukora kwaawe nichimanyisa ebintu ebindi byewakozere no'kyali muto nebi guma birroho ne byeyongeza, nebyongeeza. Na'habweki, mubukuuru obwo, omubukuuru bwaawe. No'sanga ngu obwomezi busigaire ne'bukwanguhiira kandi no'okubogendezamu. Then, hati, enkindi kurora bwakubeera bubi, bwo kuba omukuuru obwemeezi bwakubeera bubi, nti obwali no'kyakula, no'kula obundi sente zoona zowakooraga za'abaga zo'kulya muli obwo obwiire no'kyayiina amaani baitu tokusobora kukora sente okazahuura rundi okaguura ebiintu ebyamaani katugambe okwombega ebyombeko bikusobora kupangisibwa bika kuhaga sente okuziire, chikalmwa otachikozeere, toyina amataaka agakumara, agarakuyambaho. Hati aho, bwo'kuba noyengezaho okukura, amaani go kukora no'ba otagaine, kandi bwo kaba no 'kyaali mutto, no'kyali mutto, wakoraga, ezirikukora niizo no'lya. Hati eiwe atachayiina amaani go kukukora, ne'kimanyisa ebyo'kulya ogyakuba otaiyina nkokuorakitunga. Obwomezi no'rora kimu nebukutaama nebukubeera buubi wagumizaamu no'kukura.